E pus cho nali chiwina liwat xlakata tu tse nalistaka i nali kgalhiy li tliwakg xwankan na katsiya atsa kachikin chu wi akgtim liwat wanikan ama amalhi e naliwaya tu paksi lama katuwan paks mat tse xa porque maya maya lakxkayiw tuxa lakxkayiw tu liwaya ekinan lu limakgtaya kin tietliwatkan asta wankan no kawanikan kin kamanankan kawatin pin tekgots kawatin pin tekots porque tsama pin palha na way palha na liwayam pin xa na akxkayam pin lha katistak i lixlikana porque ti lha katsinikgo wam pin pus tuwa tatuwarlini xkilhtamaku porque tsama pin lakxkayiw i nalimin tuxa kuenta xlilakxkayiw lu limakgtaya kin tietliwakan amalhi lokg chi wakani lokg wankan ti taliwa lokg pues chix kilwama tsaku axni lokg laklank naxlitkan na na lakgtismikan i na maxtunikan na makgankan tux nujut i xa lakuan palhama na maxtu y liwana na takaxlhawakan para xa ankulin i xa para tuntse nata kaxlhawakan entonces amalhi liwat lu limakuan ti pues liwakho na wilapa pulaktim wanikan mustulut Ama mustulut nalutse orque mustulutu xa e nax kayiw i makuani este min tietliw amalhi mustulut pues liminixa chi hilo pulaktanumakgo xchan xa palhma na tsamalhi tun chi hilo tasu na tlawan x kin pulaknikan kin paluwa kan na tlawan na tlawan na titiakgo tu waka nak kin paluwa kan na xuakgtia na na na titia xhilo naleen na leen na tamakxtu na kinka lipulakgchakgekanan tsamalhi mistulut i axni na pulakgchakgan na nak min pokg pues na u tajatat mi luw laktsu luw tulha tasu tanumakgo titiekgokan i natsukuya natsukuya tsaka na tsukuy tliwekge latapay e lhatsa a katipukununt sino que lu lu paxawa na latapay ama liwat ti liwokgo ama amalhi mustulut siyukak na kgamaxnin na wilakgo ama e a tuwanikani lama a kaxlhawakan ama liwat tsachu u xa xa tuna akuilikgo axni wayankgo amalhi kgoxkgeu kgoxkgeu nalu tse tse na way kgoxkgeu nalu limakuan li kgaskan xmin kilhtamaku Xwankan kachikin lhalh xtoanan chau iamalhi kgoxkgew xtakgakan chau xlitamakxtukan lha kuxi xlhawakan entonces amalhi kgoxkgew xlimakuan nalekgas tachixkuwitat lha chau tsa kgoxkgew ina wilapa ama pulaktim tunalu sekgsixnin tsax tankgaxek kiw ama wanikan manta ama manta lu kgamaxnin lu sekgx wi manta xasnapap i wi manta xa xa xa pulakg tsutsokg nawana no xa morado pero este untu tlakg atsina atsina kgam uxa morado amalhi e manta lu kgamaxnin lu sekgsi i u amalhi tuxa xliwokgokan atsa kachikin laki paxawani latamakgo kin tachikikan i tse nalistakgo ama liwat tu xalakxkayiw lu limakuan listakgokan na nalikgalhiy litliwekg na kgalhiy tliwekg nata tliwekg maski lha kgelanka wix pero lhiwekg nalatapay porque maya tuxkayiw lama katuwan tu makgalamak katuwan uxa wix lekgaspat i pues nanuntsa amalhi sekgn ama sekgni perasaekg nali kgaskan na lhawakan xa chau nanuntsa ama tu wanikan manzana sekg E lu lu li tatseyikan xa tsama manzana sekg para pakatsan i na way eso para tu paman na makgtayayan xa manzana sekg i nali ta nalitatseyiy i nalistak pulaklhuwa wi liwat tutse ekinan waya atsa kin pulatamatkan untu listaka i na wi stap ama stapu tu tu makgalakan atsa kachikin e lhuwa lakgawachan chinchi ti lo ti lu luwants makgkatsi ama laktsu lakamanan chincho osu chixku lha liwa stap pero ama li stap lu kgam tuxa wi atsa kachikin porque ti aman ti nawa stap tliwekge na wan xlukut tliwekge na wan xmakxpan i lhatsa xa tatatlau kati talakasu ti nawa stap na limin potasio magnesio exa castilla wankan ama lutse na way stap a pero lhuw tilha lha lakgati i akalistal ama pues taxla naan xkgalh akatunu laktsinskutu makgkatsi porque tsankganima nawa stap ama stap lu limakuan na listak na kgalhiy litliwekg i na wilapa pulaktim tu wanikan talhts ama talhts lama katuwan e e i este nalu kgamaxnin Xlipaksa tu lama katuwan umalhi atsa ki kachikin lu kin kalimakuaniyan i tse listaka tse liu itse naliway i nali makuaniyan pues ama liwat lu lakgamaxnin xamakgtim lhatata lakgxtimi liwat untu kastamak laklanka pustanin pero amaxa liwat lu limakuan untu ekinan kuaya atsa katuwan